Ka'anj xihia batan', ka'anj xihia chij, ka'anj xihua tunj, ka'anj xihia un, ka'anj xihia chi', ka'anj xihia chan, ka'anj xihia chubij, ka'anj xihia cha'ninj, ka'anj xihia chika'anj, ka'anj xihia chinun', ka'anj xihia chinun' ñan, ka'anj xihia chinun' bij, ka'anj xihia chinun' ba'ninj, ka'anj xihia chinun' ka'anj, sientu.